لو كنت بختار, اختار قوة الشفاء, يعني أقدر أعالج أي شخص مريض أو جريح ويتألم, لأن الصحة أهم شيء في الحياة, إذا قدرت أساعد الناس واشفيهم, بيكون لي أثر كبير في مجتمعهم في حياتهم, أشوف معاناة الناس واتمنى أقدر اخفف عنهم, كذا أقدر اساهم في سعادة وراحت كثير من الناس.